Erani oborintiah elabikor bey ekpee ebatonueru eron pio gberenrukor ifagodeni gerae oko aton ah ju chula obari beh dor rah seaer, ofotaretonnah, otonaratonah but ekpee agboruntin nara otonn brekebo rah dorso erere owamor kor tin obari atinpun enennu rah junwe ekpee abere bilaere kor soro gbe ekpee robeliar nonne. Agbonron mpio dabobo weyrinju dor bo nana kpee dor obor erere bah ka na mpioyo aroronu. sey ekpeenjuorbo nonne bah neeru okaru. Nnonne wereh owe agbar, nnome rah na seen rah do ejun sey ekpee injarobo nne okaā rogboa injian- an chuse eta nor reka dor sori ra ka mor onneē ra kke gboree ekpee krana oku taere obari ke tenike kra-ju. Intito dor re nah oka cha aru be tien pe kor to wa enu etataton abo bere or tar naira or tale naira okarolobo beh debenu keranu egeta. Mpio tiwo oro te ekpee ingiaobor, Mpio tiwo oro te ekpee ingia obor, mpio tiwo oro te okparan wo dorin see. Mpioyo tiwo oro te oka mor okuba aweeh kara mormoni bra baba wensesobor beke ekpee njorobo mpioyo tebo oro teatayo dori sey moni owa gbegin okporonye but ekpee njemobo, mpioyo tebo oro te ekpee njemobo wey weeh tor enu oton nsan obaba werensoboneru. Mpioyo te bo oro teh aweeh reh gbo obo tinto re ekpee njeboro reh kpen anu kara nah soe binbirinya rinkobingi onee. Nchuma kor obari apon oka sai enu eh deo noni, ekpee abera toron oboyo oporu gbea ekpee because ekpee ka neru oro mpio because gbaranwo bo dolo oneē rakin mor abinami kor jah bein beh kor belenu jar. so seen oton nsan okar belenu nnekolonwi kin labi kor eh ehn do soe tor eh. Asin otor nsan eh ayen kor yoroyansin oporokoyansin sey bono berekena bele enu nor. Prekinyansi beh ku beh bah gbo enuree beh kuru ba gbe ekpee proka dobayoru oka dobaronu beh mari obari ppuma okuru jonru obari dey ka dor ba ru ekpee dobor aran ovi momor ra dor bini tebe ekpee ka ba ja nju, ekuro ba gbe ekpee ka ba jan nju eka nerebaā ore mpio and kureke chun oporobor chura wen so operennu gbo gbo menu etegeta biin ju oh ovi memoni ordainukor reka chu ekpee yoor kpoma nsa ata daān nyobadde ebele jurujuru bor sabekor mpioyo ah oro wo gba kai ekpee, tuna ogberoyo darkaa tin ogbere ochenpor mpio ka oro kube geta ogee kesan wey neru dor sey ogbe ekpeeyo ka neru ero mpio. Wa dey ro dey dey oo akayo ka elabor tin oka talka sa dey enu through out nini ba kor aru oka eadiden, ro mo ekayo sey a ero mpio kor kpee nou dorunwen. So okparanwo aju, ekpee dor ran me nama, tin kpere jio otor ekpee do an ami jamar. Tinpere chua nsewine kor a see ajuri wen nmu, ekpee do-an wo jar enu eteron mpio jar, jaberenu oka kparan jar oka ja, karabenu okapenru nah soebo oka na dubu oneē oka kparan seemor oka mor, soso gbin nna. Mai bin labikor ekpee ba erun mpio yen